കേലൌബഗേഥ ദേസേര്ത് പന്ദമിത്തയിലു ഐതു മസ്തു। വരിഏതിഏസ് ഉന്ദു <hesitation> ഇന്ദിഅദ ദേസേര്ത്। പന്ദപയസ, മ്യ്സോരേ പക്, ജിലേബി, രസകുല്ല। ഖീര്, പേദ, ബസന്ദി, കജു കത്ലി, ഹല്വ। അന്ഛ പുര ഉന്ദു നന്ന വേസ്തേര്ന് ദേസ്സേര്തുദു ചകേ। ഇചേ ച്രേഅമ്, പസ്ത്ര്യ്, ബ്രോവ്നിഏ। <hesitation> ഛീസേ ചകേ, തിരമിസു, മോഉസിഏ, അന്ഛ ഉന്ദു। അന്ഛ മസ്തു പ്രസിധ്യയേന മിത്തയിലി പന്ദ। ബേസന് ലദ്ദു, ഉബ്ബത്തു, ശീര, രസ്മലൈ ബുര്ഫി। കുമ്ബ്ലകൈ ഹല്വ അന്ഛ നേ മസ്തു വരിഏതിഏസ് ഉന്ദു।